Yalla keɓa bellibe seɗɗa e bellibe go go ɗume ɓuri. Gonda keɓa tawe golliɓe su ɓe ɗuɗu funa foe. Bellijona sona fofi e woɗi. Beydoroɗa jama'are fa latini wala na fakka fu gonde ɓeydoroɗa bellibe latibe ɗuɗa e nafe.